Mangaka gui ngarwa kina an rayuwana to kwara kai babara kada amtsa tsine ah ba babara biya amsaga babare am tsaga dadare, dahani tare ahbitarbi ah bi tarbi duniya bi dage kwarga da dara merowara dage kwarake dadaro kada matsa tsitare merowaro manga mana hakuriya niva dadaro gida suba tsatska kwarane ngiga wahala ka giɗa suba sai mangaha hakuri ya, kuma nah baka ɗuda fara nifha yag zre ɗuda ha zaraha vin anmho kada sgwala niha viya tath tath duhwara a vine, to kwaraket shawara da yan yan shawara zudda tska a rayuwaro tsauɗahe nah baka gathva zud bi nah baka dag na bi nah baka <hesitation> ga thva zil bi, dge kwarake dadara kuma har hana taɓa ba tska tahba tska taɓa tska gathva dada zilarabi, tsan kwaraka lava zilaro triɗ nika ngaka niɓda manga mana hakuri zilara. Manga mana hakuriya da laifiyari de manga mana hakuriyanika ka zilara yana bara ka hakuri ka zilara giɗa ka subha kam hakuriya ndha giɗa suba tsatska kwarane, da mangaha zaro zaɗa zaɗ bin bi nga ude da ɓala ka zila dagna biyo amtsga kando to giɗa an guda merowe tathe tathe av dadaro har hana an giɗa gudaraka kino zdine zdbin biyo dahane dahane an manamanaka hakuri an guda ra dage kwarake dadara kda amtsa ino babaro merowe, tath tathe zila na untana anta zilana merowe bit ɗudaha zilana nika dadaro bnabaro kada amtsa tsine haɗa in harsare, amtsga dadaro manga mana hakuri giɗa suba nivitar tska kuma har hano an mana hakuri tska uɗa da kida ra ɓa tsa an kwaraka lava lavin ma hjakuri da manaha dan kwara lava to ngih dage ɓalak giɗa tsa sawalaha nibina ka muha zila nahaho tsa ɗuda daɗuda ha zaraha sawalaho ngina da ha da tharna zile dahane zugwana ke kitakwane to ina ɗudaha zaraha ma zɗahe ude baha da untaha antaha da lakwhe ba zilzil kwarane sawala sige niya duna duna ta zara biya ma tsada kdha kdine merowe giɗa giɗa ha gudaha. Ngude da ɓalaka giɗa sbba biya niva yi dadaha da han han hako hana yana baka lafiya jindadi tsko giɗa sbba fta zilar, tsa bazak du zilar ka arve manga damana hakuri zilaro nika tkwarane nika tsine kabara hakuri tska ai nda ka manakai da in mana kai laifiye aa mangamana hakuri nussaro niyo to yan giɗa sbba ai ayya hwaro nagode, tsa tsan kwarane dage kwara kai dadaro za babaro tsi tare da amsta giɗa an guda no merowe it sawalaha it sawalaha nivitare halak amsta da sgawala tska an muhana wuɗa da kwaraka ɓa zire yahga kanda sha hana nika a ka digala nikama da ɗuwar heka ha da ɗuka ka warka ka zararo tharna nusnah da sbbaha kada untana zarana, warda untan zaro tarbiya zara dangig baba vaktar ma inkara tsitare tsa zara nama da ngig baba vaki sih wai wala ka zir sih dagna ka zindaɗi tsin ai, dai da ga babbsar nabiyo ngaiyna dagna bi ai, to babo hwara vak zarsare ndikina giɗgiyi ba bundo ɗakala kando manga kando subbo hwara ina ai. To da nga ngaa a babanabiyo tsa zaro tsa wuɗahe ngitar da tsan lava biyo zak ndiken da bazakyi zara, to da ngige dagna ki zara kam da ngiga baba tsitar kam ndikinaha yan kwaraha yud kwarane mero manga mana hakuriya anta zarana, dadala ha tath tathe tsa bazak du win arve da dgalaka nika da hanhar hakka dage kwarake dadara za babara yanka a'a nika ka tasga fasaka gdala, to kuma kakaɗa yahga kur zara zilma uɗa digid thab kurha dagna hun ngrwa daha kurzil uɗa dage da sgwala ha hala ngla zarure, tarbiya zarure yan da gata ha zilaro da da ngik koba tsha batarheb tsitsa makarantana tsa karatu karatu taghitare antangi tare <hesitation> makaranta islamic na, dge dge tare niha patga zilaha ka dgedge tare da ngiga koɓa tsha batar heha a makaranta haɗana haɗa kanda hare tarbiya zara na kanla zilara, da ngig tska da ba trabukka da ngigin tsha ka ba turabukha nika tukwarane